Pus tsamaxa liwati tu ekiti klakgtsini kawawi e lhawak pero lakgtsi ekiti chintlawak pero na tlawakutun no ekit pero pus januntsa kun taxtuni, i chin tlawakan chin tlawakan tu makanikan mas makanikan tu makanikan pero ja januntsa taxtuni chino ekiti lakaskin kataxtu ochi klakgtsini ja nuntsa kin taxtuni, pues, putsano pero, tlawapara amakgtim pero ja nuntsa kin taxtuni pus porque lhakatsi chin tlawakan osu para lu- lu man u xa aman ti- tin u tsen lhawama pus lha katsi pero pus u ama ekit lha kintaxtuni pero liwat untu kawawi tu ekitik katsini pus, tsen chi tlawa maski akatunu para tu klimaktini kawawi para tu makaan tu maktini, o klimawakani pero pus chununtsatsa tse chin kintaxtuniacha porque pus katsini i kgalhwananits i nuntsa kintaxtunuparayach liwat pero unoxan tu jak katsini kawawi tu tux tlawa para liktakgo ti Anutsa kilhtamaku lhala ekitik lhawa chuntsama xtalhawa ti xalak pulana xtalhawa xliwat kan amalhi maski lha lu- lu lhatu lhatlak lhalu lha tuwan tasu unchi xkaxlhawakani tsamalhi stapukan pero pus tununk xax takgalhwanan chixax talhawa porque pus paks kamakan xtatlawa tsamalhi stapu atsa xlakaslhawakan xmakanikan ankulim pero uxlakan lha xaxtachuchu xpalhkakan xla i lhuyat xa xtalitlawa xa tiati xan tsama palhk antsa xa xta- xtachuchu xa xankulim kan i xtasuakga xlakan nak xuatikan, bueno pues xamakgtim no kawau para uxa nuntsa li takgalhwanan chi ekiti tlawa chi ekiti xkgalhwanani i axni xlhawa para kin takgo osu ki nana xtlawa tunun xa takgalhwanan i uno chincho pus, lha nuntsa ekiti tlawa lhatu kgalhi ekiti kin palhka xa tiet i lha nuntsa tamakxtuyacha porque pus lhalh nuntsa ekiti klhawa chi chixa xtalhawa i luwa xa liwat tu tununka xa talhawa maski lu tsa kgalhwat. Xta lhawa xlakan xtatsili, ix kas tux taputsili pus xa tiat y xtali ta tsili xlakan i uxa tux talhawa tsa lhax tasuakga xpakgchakan sino que tsax talakgchita pus tunuk sabor no xkgalhipara akachino xachincho ekinan lhawaya pus lhanunst porque tsa suakgaya equinani klicuadora lhanunts sla xtalhawa tsax talakpita xpakglchakan tunse i tunse xtamakaani untu xa anan xala katuwan uxax talakgmakaan xliwatkan i chincho no pus lhalh u lakgmakaankan pus talakgpalini no chin takgalhwanan ama liwat.